Mbá <hesitation> <noise> gunitsu rí ikhaa ma̱goo nduꞌyáa̱ ski̱ya̱ꞌlóꞌ ikhaa juun rí mi̱ꞌno̱ g <hesitation> u ixí xíndí, mi̱ga̱ ne̱ me̱ꞌno̱ mújúun ne̱ ná inuu tse̱no̱. Wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, <hesitation> ma̱ti ne̱ ná awúun daan, mi̱ga̱ ne̱ ánte̱ rí ma̱a̱ <hesitation> ma̱jraꞌáan xngoꞌóo, <hesitation> <noise> ma̱jraꞌáan rí iya ꞌnuu ne̱, tháan ikhaa rúꞌkhue̱n nagájnuu jngó ma̱xa, wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, ma̱ga̱a̱n xa̱bo̱ tsí niꞌngo̱o̱, jngó mbayáa̱ ski̱yu̱u̱ꞌ xa̱bo̱ tsúꞌkhue̱n, ikhaa ixí, ikhaa gúwan rúꞌkhue̱n itháán xa̱bo̱ ixíndíí. Jamí mangaa i̱mba̱ ganitsu mbu̱júꞌ, mbáa xtíla̱ tsí gua̱ꞌxa, o xtíla mbáa cha̱tá tsí xóó taxtriga̱a̱ xtíla̱, ikhaa ma̱gu̱ma májáan tsúꞌkhue̱n mi̱ga̱a̱, ánte̱ aan <hesitation> asndo xóó máꞌ tíga̱a̱ májáan máꞌ xtíla̱ tsúꞌkhue̱n jngó ma̱ga̱jnúu iya yaꞌduun, yaꞌduun miꞌxá, ma̱khuáa duun tsu̱du̱u̱ jamí xúꞌkhue̱n míña̱ tsíga ma̱khuáa tsu̱du̱u̱ mágá rí maña̱ꞌ, rí <hesitation> mágá rí miꞌñuu, mi̱chíku ne̱, ma̱tine̱ <noise> wámba̱ rúꞌkhue̱n ma̱jno̱ꞌ xúba̱ ma̱ga̱a̱n xa̱bo̱.